पीवां रा पदार्थ कै तरह रा हवे जेसे पानी है गियो दूध है गियो दारू है गियो। मानक शादी वियाव में कोल्ड ड्रिंक पीवां और दारू भी पीवां अलग अलग तरह रा जूस पीवां। एयू लोग पीवा वास्ते ककड़ी और पपीता रो जूस भी पीवां और सेहत हरणा करेला रो जूस पीवां। गणना रो जूस मानका रे सेहत हरणा हुया करे।